غاح اختار اني اكون نحلي او نملي لان اثنيناتم يتعاونون يعني مع بعضم يعني النمل يتعاون مع النمل والنحل يتعاون مع النحل و اثنيناتم ما يضرون خاصةً النحل يعني انو يطلع عسل وكذا <noise> فمليح هو